ivom ekein nu eni do oho nu mu bine okunu mu von ovuram mu va jaa dor uba uyin yor nu oyi ma mu uyan su bo kpei ugi di ovuram yor uta mu gen abane ovuram yor, oho nu ugen de aba mene ovuram uya mu sise mu adu ayi wor dor me da wa ke ewey ta mu ivom uplo na omo yor nu mon yor odiomosumen, nu binen okunu nu von oyi mi va jaa dor nu ewey nu abo mu ba me gen asule omo yor me da kperi wor ma mu omo na aswei nonw isom, oderi mo teve sine inwin, oderi mo rere iwaya, oyaw egi mo ke owey, owolo ewey von oyi va jaa oho yor ma dor da wor nu ayi wor, wor da mu gidi okunu mu gidi ewey nu wor mu wa ke iwaya nu me ta, ewey na nu mu wa ke iwaya me ta yor enu eyan ememen dor, uva mu jaa dor ukulekem uva jaa, ona okunu, mu va jaa, mu wa ke ewey okun wor ka ugende ebire wor ma mu owinnenen ma mu nu wane ovuram yor mi va jaa, mu wa ke ewey me ta dor nu eta dor mi mor nu ubi utein vi nu osom nu odiomosumen mu biana, ubitainy ovu obese mo vum ma mo dian mu isiveiny me mu ivom uvai wor, mi bine okunu me yaw ubitainy na me dor nu wa ka da kwo ivonem dor onu tutu nu mu ta yor, utate mu ta gbolo eguw. Ugbolo te egu ma dor mo da yi kunye ku wor oho nu mu ta yor ewey ema bedene mu umesi dor nu abo nu mese, ugbolo te egu baw me yi kunye nu vovulogne adu umesi me sise mu adu baw eeya awiye na kpei uyi mu uvai me, imo nu udayi mene kom, nu mon nu oblamasi ubitainy ovu mu nu ivom uvai wo, me bine okunu umemekumen dor mi yaw wa, oyaw onu ututu onu ote iva nu mu kuro ta yor dor me da yi kperi wor mam mu <hesitation> soso imo ayi me, da me nu binen okunu me yi mon ubitainy na obese mo dian mu uwadu me yor, me da kuwo ivonem dor wor mu da venye enu baw baw me kwe ekwe dor baw eyaw te inum, uyaw te inum, uyaw te inum mu yaw sise mu odu baw, mu yaw okpoki, mu yaw udi mu va mu sise mu adu bav dor nu baw me da yi biregen wor mam mu imo ugo yin kom, obilamasi ugbolitainy vo nu umon nu uta kpav na dor mor mene kuwo odion ke nu umon mu ivom uvai me kom, baw ma da yi kperi wor, oyor nyi dare dor mu da kiri yi kwe ku baw uvi- vura okunu iya te. Ugbolitainy vi na yaw eya ka ku wor le yor dor ivi vi dor mu da kuru yia, mu yi kpe ikpoki utom nonw okunu umonde ugbolitainy vi na yaw mu da yi kpe inu ikpoki utom nonw yor. Ukpete ikpoki utom nonw.